Ël fruladur a serv për frülé la roba, a fe a toch cit cit la verdüra, la früta, la carn e ëntà büté dint la roba, zgnaché ël butun e frülé coza ün a völ